اذا خيروني اني افقد مفاتيحي او جوالي <hesitation> حختار اني افقد مفاتيحي، لانه احس انه لها بديل يعني بجيب اي احد واطلع نسخة جديدة، بكسر الباب، بغير الباب <hesitation> يعني لها حلول، اما جوالي صراحة انا ما اقدر استغنى عنه يعني، وكمان اذا انسرق او اني فقدت واذيك كذا عليه اشياء ما تتعوض وذكرياته، <hesitation> حاجات ما اقدر ارجعها يعني باي طريقة، فلا احس انه حختار انه افقد المفاتيح.